Sɛ mekɔto sɛ obi ɛɛwia car a, adeɛ na me frɛ polisi a adeɛ baako a mɛyɛ ne sɛ, mɛdi kane aabɔ me dini, na maakyerɛ no beaeɛ korɔ a megyina a maahu sɛ bi ɔɔwia car no, na bio maasan aakyerɛ polisifoɔ no car korɔ pɔtee a sɛ menim, beaeɛ a megyina no digital address nso a, mɛsan de digital address no nso aaka ho, na maasane aama polisifoɔ no ahunu car pɔtee korɔ a krɔmfo korɔ no aayɛden ɛɛwia. Bio, mɛsane aaka car no number aakyerɛ apolisifoɔ no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, wɔbɛhu. Nna bio, baabia car no mahu sɛ nipa no de ɛɛfa no mɛtumi aakyerɛ apolisifoɔ no nso sɛ ɔde faa benkum anaa ɔde faa nifa anaa ɔde faa ha, sɛ ɛbɛyɛ a bɛnam na bɛhyia car no a, bɛbɛtumi aahu sɛ car wei mmom ne bi aakɔ akɔwia no, na baatumi aakye nipa no a waawia car no. Nti mehu sɛ sɛ bi ɔwiaa car a, sei ne me frɛ polisifoɔ a mɛkyerɛ kyerɛ bɛmu, mɛkyerɛ ɔmo beaeɛ a megyina, beaeɛ no digital address, car ko pɔtee, car no koraa colour anaa n'ahosuo, mɛka ne nyinaa aakyerɛ bɛ na maama ɔmo car no number sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo hyia car no a ɔmo bɛhu sɛ car wei ne bi aaba abɛwia no.